Ma arva, ma pruuknuq viies as'as kardohkat, sibulat, lihha, suult ja pipart. <hesitation> Lihha saa üteh sibula ja väikese maitsõstusõga näütüses kavva ahoh hautaq. Säält tulõ häste hää pehmeq liha vällä. Ja kardohkat saa sammamuudu tetäq umbõ mõnusat ahokardohkat. Ja tuu kokko teesiq, ma arva, peris hää söögi.